Ngabya enganzire eri- eribya driver enenganza engavuga emothoka enyinene etransit kusangwa ibwa esyase efees esya sente obo omwabi syabya esisiriho obuthi waghe esasiwithe ndeke then mugathaghenda bulhi ne kisomo munasubulhilhira omwa senior eyakani, kandi thatha mwabutha abana banene abana ikumi na babiri eribasomesya muryakalha ahabwa esonga eyu ethukasoma kike kike ewanganasighalhirya ngomwa senior eyakabiri neryu ewalhekera aho ewasasighirya omwa ya kasuthu thatha anakubwira athi e fees yamahwa sakiwithe esente neru namakulhira omwa buyingo obo namaghana erighenda bulhi omwa kisomo.